Mi meeɗaayi defude piisa so ngoonga Alla. Mi wanaa annduɗo no defirtee. <hesitation> so mi wii mi sifoto duu, mi sifotaako sifa taweteeɗo ana nannga ɗun walla hawra hen. <hesitation> Sabi pidsaa caggal mo mbowmi ñaande ɗun oo mi walaa hen anndal gonngal.